Bi ẹkọ té mi ka mu gbe aghan ni inoli ti eghan gba sé tié wo ka mu eko gba ghan gingin di ghan da oritse ni oritse we nokan ren wo ma da oritse ni ukpé ọrọnfọ ubo ki ubo ti wo ré ọgọna do fon no gbere and ọtọn mi eko keren ti mo ka mu gbe mo ká gin gba ghan gingin di aghan lélé oritse a wa lélé oritse urun ki urun ta wa kuno ni eyé wé éè wino so ubo ki ubo ta ma ré keren di aghan ka sé oma to san ni community eren wé ubo ki ubo ti a ghan ma né di a ka sé osan a ka ja uja éè ka mu oronron urun wa iyan bukun éè ka mu orọn rọn urun wa wo ma to bo wo ka mu ara re mu to ede wo ka bi irẹyé sé ni ara uja éè ka mu oron urun wa eyi eko ti émi ka mu gbe aghan ubo ki ubo ti wo ma ré a ka ja di aghan ka sé ni ara aghan ti osé ọtọn isẹkiri aka nẹ ino ka aka ne emi okan di itsekiri gba némi ré ọgua so that ma jẹdi ẹmi muren do be mi ghan je itsekiri itsekiri ti ghan wé di aghan sé oméré ifun re e sé egusa itsekiri éè ne egusa teri ene itsekiri okan ren olaaja okan ene ne so inoli okan owun éne tha so ká kà mu eko gbe aghana gin ubo kí ubo ti aghan ma ré gingin ija wino ama ja A ka mu eka gbe aghan gingin inoli okan owun ene kélé ọka ọkan owun ene nẹ urun to o se ekpikpome gingin si ene jom group eqi wé di ene join group eyi éè kamu o san wa urun ti owa mu osa wa owun mo wa ka lel even ama mo ré school were mo ko mu eko gbe ghan ma join oma bukun ubo ti a kélé ofò bukun kélé usé bukun a ma lélé téri ama télé ighaan wé ogona mi ren té san a no lete ra owun o leghe mo gba gin gbe aghan ti aghan gba sé tie gin tiene gba wi inoli eme ka gnó itse ni ara uwo do ri tse ni te ofo ọnọkeji re sisi gin wo fe ofo ara re urun ki urun n yey wé no mo fe ofo onokeji rẹ wéè wa némi sé urun bulaun si onoké ti re urun ti osé uja bi ekpikp me di aghan gba awo kuri ino kpọjọ kpọjọ mo mu gbe ọtọn mi onobiren ti wino ma gin gbe gin mu eia rẹ no gho wo ma mu ara rẹ nọ gho bojo ghano é wowa ri ọnọkẹrẹn ti o wa wa onobiren do ka mu ara ro no gho éè ra sọ dé owa biri iyẹre ti o gin di uwo re ulieko aghan fe o san re so wo ma ré ulieko wé o sa biri oré éè wi uwe wé sé emi re ni ira eren wo ka ro eyin keren gin émi wé mo soro gbẹ inoli mo so ro gbe community so urun ki urun ti mo ma se mo ma ja ni uwe mo ma join group bukun inoli wo baje eyi eko ti mo ka mugbe aghan so that eko wé laada ghan ni gbala Euen aghan odé ma fe mo hoa kiti eko wé ti mo mu gbe ghan we and oritse ma ewo ni we o ke da ghan dede na teri gingin kpeje kpeje mo gba gin gbe eghan gin olo je nakani ene nee inoli aka ene kele waa o sa oka oroun ene itsekiri gin eyi eguse bi ri mo olaya ekan owun ene ne noe owun re se gogo okan ti ane ghe di ene te ofo are ane tori si uja di en maja urun gingin kpen di o ma kpen ki ubo ti ama re to o ma bo community outside country ubo ki ubo yibo dede gin wo kari oma ti o sé itsekiri a ma ja fẹ ọfọ onokeji re sé egbe wo de ofo ara rebe yi eko ti mo mu gbe aghan ti eke ren ebire oloma di aghan gba da arani